Pa megu los cielus assín nublus i açuñaus sonin los días dela toñá quandu unu ya está hartu delas caloris de tol branu i ya le va cogiendu gustu assín alos días más úmidus. Güenu, i nel branu, deque sal un día assín nublu tamién s'agraleci porque no mos obliga a rebullil-mus templanu. Estu los folasterus quiciás que no lo comprendeis peru paquí si es día de branu con quarenta graus, hormi arraya l'alva ya andamus en marcha.